बार्बिक्यू वो विदोल होकान पर मुझे आपका स्वागत की हिस्तुत करता हैं। विक्ष्त उनका कैंपर कैंपर केलागागा। मैंने पर देखाने मिस्त्र में भतीज किम्छान करते केंजा थी। अते काई तीन भटी सेख लेने। अते काई तीन मसाला नहीं। ये सब लगडेन अते खाने।